Abga dumwa n-duma a hansa a tupana. Henshi maa nje girje ogwunu ksoahi mu, ne emeci mi keeni kaka mu na meci bino mi nhiej yajɛ akana baa jeme kana ama wane. Nshɛ butu bu ko name hiej yɛu bu wɛtaji. Tɛ name atwa atatu ne bine mi meci ama gamba atatu ne bine mi meci ama gamba hwayɛ kiri nmamba nu uraij. Gamba nshe bu ba asheshe akan amu ta wane, ukaka mu na meci bino mi bee hiej, yeu bu wetaji yeshɛ tega nu-urombwo nda pece. Butu bu tumwane litu mwa ya laka o. Ta kpaje uwuru o. Gaa ta du emeci mi, gaa ta du ugwu nukwoshi mi. And ijetɛ mbiyono tebiye ma gaa na tengaa ga dumwa. ɛɛ meme nje tuwebiya kwo hwayɛ bwonu uwa ci usoso na ngee ci. E peni ushawuro biye ma gba ma nshe mo lubo butu elele. Nshe she mo jirimo butu elele o. And nshɛ mo gwumongonu butu she ma kpa gjɛ uwuru o. Ma yaga ma sha mi biye. Nshe she ma laka utumwa mu no tono utumwa aka me elele. Ushawura ata na emoeni nje ule nu bwa kuma mbiyono ngaa kwube maa titeni te namba ni be teiye ni iyi eme aa, ogwunu kwoshi mi na akaka mi mbishi taa na ahwlu no amuta wane, uwa ci aka ga bwonu hwayɛ Butu na mepi mash mi zhe kwaba ma gba ncimi shi iwe wuru o. N cimi shi maa ma yaga butu na ahansa o. Iwene po ishe iyi ne ɛɛ mbisegeni taana akana ngaa ta gwumwa ma gba maa nsheshe ma yaga amɛ tu hagtu kwo ma untangana butu na ahansa uwe beyi. Butu ko na abu ngarace maa she bwa shɛ, shɛ shɛ iyi elele ba hwaye, beyi ga bi zhe sha butu na na zhe bumbiyono. Gamba du kaa yaa shɛ abungbara ɛɛ maa za iyi ngee zhe ma sha beyi ga o, neke shi gamba nzhe ma sha butu na zhe mo bu mbiyono. Uu um, ahansa ata ee mpeni mbiyono tebiye uwa bwonu te zhe. Ibe kaa du ama nda ilipwe na aduwa aka me. Elele uwa miau-j mimi ge suji masha mimi na atwa vwe kpaa-j na gwo mangonu she anya mi tuluba na ma zha tahagnu na aba. She maa ugombo hiuhiu o kwo te mama zhizhina mama zhizhina o. Iwena po butu na name nemi mepi butu gaa na ngaa she. Ibe fu ama lupa butu elele maa ba yaga masha ata mi biye. Nanda shawura na ahansa au bu pana. As te yeu kwo e bi gembi ebi xeni biyi kwo ebi ci usara elele, aka ɛe bi hiej iyi she ahana na la ahansa ata nda ule ni be, i zhe zhe ni timbiyono tebiye. Nu uraij bu. Bi zha yaga hiewe o. Bi zha ba yaga taka she iyi elda. Kos, masha mibiye ibe yɛɛ mbeje butu iyi biyi mahsa mu we yɛ mbeje butu ma ahansa iyi we. Zhewɛ bu ngee teyinje na aka no ngaa namɛ ishr maa gembi bi hiej nmamosha makaranta. Umakarata zhame tebiye. Uwa ngee hwuwi ina jiij ngee yebi uwa nge teni umakarata wutu ama iyi she iyi wanga shemaa butu maa hiej bee ge mepi la bu mo po marata hwuwayɛ she naa abe nje ugandu zasa ba o, ama ebi ge seshi ilele iyi jete ebi shehsi zho bu mbiyono uwo ci oko. Ijeta kaa she iyi ne ama ta utamapa kwo yaa she gamba nikenyɛ mi. Ibe du leni po miauj mimi na ngee meci hwuwayɛ anamɛ nu makarata, ngee te cinji nu ugondu i ele uwa ngba maa kwo yaa she beyi ee gwuwi makarata oo to gwushiji so ugondu e yeri ana ta tumulo nu na ata ee. Guushiji iwenɛ po aka na ate name na aba she akana she maa abu zaya butu bɛ zha she bo gwushigo ugondu o. Seyi aka abɛ yaje bijeyikwo na a’alu ibe bi zhe gwushigo ugondu. Kwo ebe bi zhe gwashigo ugondu. Kwo ebi mepi butu. To, gabuga kaa za butu ebi mepi o. Ibe ama pana miauj mimi du ahansa gama gba maa, butu butu wkp ata anda ba umakarata ga iyaga iyi tenda ne zha. Made lana a-j ibe she gana ugondu i ele. Kwo uwaya ga tɛ nangana, kwo computer tenda, kwo inengeni uma yekanik maa e seshi ma gba maa yo mbiyono a-j du nu-uraij bey. Nu numbe ga ye ci. Aa butu elele bi hiek mashaura she, bayeba hiej du kwo jeme ni kenjɛ bwe ma gba maa, butu elele na lace shaura te lashega butu ata lagwume. Be she alagwu bayebu ni kenye bwe njeme, peni ti seyida ma gba maa te she ta la shawura ushawura zhaje ni ni tim biyono tebiye yaa zheje nu ugombo tekana yaa zheje nu tulasu nu uraij ni iyi gembi ufwugwo ne ngee yeri shi ma retanje ni be. Nana uraij etu e ushawura kwo ka ahansa iyeri mbiyono butu ni be. Nu gaa ta teshe tu mama pana na ahansa tu la. Na-ame ahansa ga, yaje ahansa iri ko butu bu ko zhe bu pana asha na we. Be she zhɛ bu pana asha ana we. Be she bo susogo ukwube u mam a hansa ga bee mpeni ene biye kwp ana we. Akana ebi seshi, abu kwube maa na ga yeri mo mbiyono bi yeri a data i-j nu zalur na zhe bu mbiyono hare zhe mbiyono umwamwa bu nda i-j she iwɛwe yaa shɛ o. Sje wewe yaa she o. I zhe bu mbiyono tebiye. Yɛɛ zhe mbiyono maui-j mu bu beyi kuro bezasa ba nu-uraij ti be na ame shawura ata ebi le na-ame shawura ata ebi le na-amae ahansa ata ebi le. I zhe bu mbiyono tebiye ɛɛ hiej miau-j miyi bi na h-j- kaye theme. Nu gana ata ma lupa butu butu na namba. Aka elele ebi gwushiji butu bi peni ahansa nda gwoje bwa, she iyi gwoje tebiye she iyi gwoje tebiye. Ahansa tula zheme., butu br peni ahansa ka nje le nu be i zhe bu mbiyono. And ma panono na ahansa ga ma gba maa butu butu kede ba tetana rishe nu umakarata na ba nda kiri o. Yaga iyi tenda na zhe bi ce i ele nu zalu bu eshe she maa na nsa huj ee, nhuwuwi makarata ugindu tenda zasaba o, nyexi beye ngee yeci kazabana ngaa nje beye, ngaa nje kazabana ete toni shio ama akana abe njɛ makarata ga ebi seshi ugondu na kwo negeye ta zhe shi beshe nda nege and ushawura. Mu sasana na ma pana sle maa, lono ma gba maa terece ti elele yeu zhe nda. Ga be rece tuna shemaa ko bee hwuwe beyi ga gwushigo iyi tenda. Gana ugondu asibiti namba terece ta asibiti tu namba ni iyi gembi ufwugo computer ga namba bee zhe sos. Na she iyi biye hwuwaye zhe nsa ti mbiyono na miauj mu tu na zhe tu pana. So, ushawura she iyi ne theme tebiya ha agwatana ti mbiyono